<hesitation> Noone naneriije kam to mi miilii ɗe, walaa ko warantaani to ɓernde bana lekki narehi, lekki narehi lekki wonta ɗon cemmbikki, lare makki ɗe nafooje, haako majje ko nafoowo, ɓiɓɓe makki ɗe nafayɗe.